अ, बिल्कुल। कनाडाऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य हयू दू। कनाडाऊ खोज एक हजार ईस्वीऊ आसपास वाइकिंग अन्वेषक लीफ एरिकसन इस लानच, जू उत्तरी। अमेरिकाऊ, यूरोपीय बस्तीऊ स्थापना लानो उमसको इद मी दू। हालांकि, कनाडाऊ आधुनिक बस्तीऊ शुरुआत पंद्रह सौ चौतीसऊ फ्रांसीसी अन्वेषक जैक्स कार्टियर इस लान लान दू।